Ndanyiyia mwaniki, jukatheruka ndagika kuuma ikumi gwita fifteen. uukanyoara vuuri, uwanyaara vuuji ngategura. niju mucere indaithagiria, nkona rimwe kwirio juchamukaga na ruuji orwa kithimi kiria nkuthimite na jwakinya ndagika iu na jwanyaara, nkaigua nijuite bwega, riu ugategura. Riu kumau ndarikia gutegura mucere, nkawiika girito ta ndaika ijiri kana ithatu, njukaamba gwinamia mwanki jurea mwingi ngachoka nkajukia, nkajukia thani, nkabaanga methane, oethira ni antu babaingi gwikira nkabanga nkajukia mucere jurea jwaakwa, nkajwikira thaanine, na gitweno tiria nkurugite, ngaa, ngeekira thaanine nkaikira aana, tukambiria na ndaika kurea. Mucere ni irio bibithongi mono nontonja birugagwa na ndaika iinkai na kuringana na gitweru kira mbikirite nikiogitumaa biithirwa bii.